मजबूत पासवर्ड कनके बणौण। अब जन आपो नूं चि राम। त आप खालि राम ल्यौखला जन आर ए एम, ते स्वो क्वे मजबूत पासवर्ड नि व्हंद। अगर आप आर ए एम अंडरस्कोर या फिर एट द रेट वन टू थ्री या फोर थ्री टी वन यमण्ये मां करला। आपो ज्वो चि पासवर्ड मजबूत व्हे सकोलु। अर यूं बातो ध्यान जरूर धन चेंद कि के भी पासवर्ड बणौंण से पलि तेमा स्पेशल करेक्टर यानी एट द रेट या फिर अंडरस्कोर। यी चीज जरूर रौखणं चेंदि। ते से पासवर्ड मजबूत रौंद।